Mi waɗta jawdi an ley tefugol anndal ɓuranikan e kulle adunankeeje. Bon, ko saabiidee, anndal ana yirwina neɗɗo, ana hokka ɗun huunde fuf ko tawetee neɗɗo ana ndaara e aduna. Anndal, kañun woni <hesitation> hon ɓe mbiyata ɗun du asulu huunde fu.